Ebisinga kutabaniiza abantu munsi niizo sente. Omuntu bakuuba ayiine sente, obwomeezi bwoona nebuuba busemereirwe, omutiima gwoona guli hamu baitu bokaba otayiina sente, no'ba oli kuubi munno <hesitation>